Murtel ge so cako tora paku ge, ngone jau ea futuru-futuru rasi ngone cako ene tora toma paku ge futuru-futuru, la paku ge ena masusu tora nao-nao la ena ma risi.